A' a <hesitation> b'a'ax ti yok'olka' kiwa'lik a' che'iloo' tulakal b'a'ax, b'aylo' päk'aloo' tulakal b'a- b'a'ax kituklik ma' uyub'ik yajil, la'ayti'oo' kuxa'anoo', la'ayti'oo' wa kawilik kaxot'ik la'ayti'oo' ukimiloo' intuklik patal la'ayti' uyub'ikoo' yajil, men yan u- ukuxtalil la'ayti'oo' kuxa'anoo' patal u- uyub'ikoo' into'on ma' kinna'-kina'tik mixb'a'al ti b'a'ax kuyub'ikoo' la'ayti'oo' inten intuklik kuyub'ikoo' yajil men yan ukuxtalil ti'ijoo'.